Ꞌnaⁿ na cwinquiooꞌtina joꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ nnꞌaⁿ nquieetquie yonom quilꞌana wendyee nnom tmaaⁿꞌ ndoꞌ quiawaa cwiñenquiooꞌna wendyee xuee naquiiꞌntaaⁿ joona na yonom mati waa tmaaⁿꞌ na cwilꞌa yolcu na cwinquiooꞌ majoꞌti ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ quiawaa wendyee xuee na cwinquiooꞌna juunaꞌ na cwiꞌtꞌiaana chiuuwaa ꞌñeeⁿ ꞌnaaⁿꞌti ndoꞌ cwiicheⁿ cwii tmaaⁿꞌ mꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ na cwinquiooꞌ ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ majoꞌti quilꞌana na wendyeendyena yonom na nquieetquie, yolcu na nquieetquie sa̱a̱ mati ñꞌeeⁿ yocanchꞌu na cwinquiooꞌna cwii cwii nnom ꞌnaⁿꞌmeiⁿꞌñe naquiiꞌ chiuuwaa na cwintꞌiaana nnꞌaⁿ na cwilꞌana na cwiñenquiooꞌna nmeiⁿꞌ ndyee nnom na cwinquiooꞌtina na ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ, ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ ndoꞌ ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ naquiiꞌ tsjoomwaa.